Kuyo kwole kuzɔte eqbo iyi ina náná amasa iyi na bəkɔ <hesitation> ɔzɔni eyiyio ishemi woshi na na okopayi eyi iyi bishe mi woshi mi fite la mi ye mu abu yi ɔzɔnu amasa iyi bɔkɔ ɔzɔnu eyiyi ishemi wo shi ba inɔhe iyi kwoze ɔzɔnu ba eyimode bá la ba lu etewu ezú zú oyi kwoba obate ume uwu leeyi azemo uwu kebo ánɔná obo bákɔbá pɔte boko adá ánɔmá mú eshi amá liyi áwu umi ba aye moshi halá ámá gyi mó kuwó kwole ada aku oziwu kwoze nana aku oziwu kwoze uwú bokó ebo mu kúkudú kúwo kwole eyitu iyi kiya ingyi kudú. aká unɔ umé má shi øzonu uwu ná úná uwubɔkɔ egyite iyi ls reyi wu ezu la oyite iyi lsa reyi wu ezu la ɔfayi námá ezu lá ommoɔyemaiyin debá la zemu uwulu etewú ugwu opó iyila reyi eshi oráyi ma ɔzɔnu aku ozu ugyó rárámo ozu uwú bɔkɔ ewo epumó Ozá uwú bókó ewó atemó nana ozu uwu bɔkɔ abwa lu. e kopayi mó kiya ingyi inaina gyi ewó dé eyiwulúmá ezá ɔfawú ɔzɔmu bá eyita yia me eshemi woshi amma ɔzɔnu úwú bɔkɔ epú iwomó bá aku edumá wulé eko ibalumá bá aku edumá wula ate inyomo ba aku eduma wule eyimo mu ewuyi ezmo ezú ɔmawu iozhi wumá ezu omawu eyi esheye mu ewuye zo kúwo kwole mi yi midámá isheshi kalá ɔzu ezu lofa wu mi womówu iyi ɔnu bá inyewú iyi okpyi okpayi uwubaɔ kɔ eshe mi woshi au okpayi úwú abɔ eyi mu ewuwu ɔquze u `wú okopayi ábɔ eyi mu ewúwu akú úwú uná Iyi kozr ana úwú ezu ba bɔkol ɔbawule ape iyi ba aku etewu bala mile. iyi boko ete wu bela anyiwa ɔzawúte úwúole iyi bɔkɔ ɔzáwute bwahuyile baba ebwalule. iyibɔkɔ okawute ɔquze uwu bckɔ ɔzá weite zehe ba azete okopayi bá eyitayi eshimi woshi ɔyube úwúfyo po aku iyi ibete wu zu ba bawu etewu balá niwú ɔzawute nɔku okopayi awú ki balu ezɔnu mó me kitó kayaá mo meé kiwo iyira mo mee nɔki bwa liyi kego me de nɔ ma teokopa yi awu eshe mi woshi woshi ubu kiso iso bule aku woshi ubú ive iyi enwu iyi ukpó eshi ozu le bimo iwo iyi okopeyi le shi ozu la woshi de Aku eyiyi kala aku zu uwu boko ana iso iyi ezu apá aku eyi iyi kala aku okopayi úwú. bɔkɔ eyi ewúwú kuwo aqɔ rara mó abuwahu azɔnu mo awo ate mo inyi ba iyite okopayi uwo bɔkɔ ewo atemo okpá yi qwo kuye kwole aká okopayi bwa ate iwmom biya ɔbwa lu azɔnu biya okoopayi eyitayi eshemi woshi mo kwokwole ikwo okpayi lkwo aznu iyi la reyi iyesheshi iyi ozu bá agɔyile ozo uwe náná eshmi te ba iyi le ishe shi kalá kaha okopayi kala ɔzɔmu leyi la reyi iyi bɔkɔ ezu ɔma woshi aku woshi ubu wve iyi wu kekeki bi mómeé amma ba la ku woshi ubú wómówu kuwo gu ezu werúwú ɔba kwoba woshi ubu we iyi znwu aku oshiwu amma woshi ubú egbo iwomo inyi b aku iyo mo iyi ozu Ba iza woshi wule kúwo kwole kyo ɔzɔnu kyo oyopáyiaku ezu ba bɔko ɔmá woshi maba aku iyi bá owoó ɔyeye kuwokwo le mi da mu opú woku te ozu le ye mu ewawú la kumi womo keki bi mo amma lakumu zka iy iwomo iyi ozu ba liyi oyeye teté gbee gye zu me ba dami ba la ubenemi.